Le amy bisiklety matetika mipetraka amin'ny gidon amy gidon aloka ake le misy raha tiritiregny na potsipotseriny zay de igny amizay mamoaka feo le mamoaka feonle f- mamoaka feonle magnagno pipimp pipimp regny igny.